Nakulaka yelontá jahí takahí xochí, iyo'o tedni kuyelo'o inixa'a tanun nala'a ko'o xhuxi tekonu kuii anta'a, taja iyuu xo ku reloj ña inixote nuu, nu'u nala na iin iin.